एय घर्तिय मा कतेक न कतेक बडै जिब्, जन्तु, पसु, पन्छि, जनावर सबहा उहे जिब मधे यगुडा हलिय गिर्गिड । गिर्गिडिय क कहाँले जौ घर हैने हशै । दिन भरी घम घमौ मा रहलही घम तपै । साझा हसे घुर भितर लोकाके ओससे, जुड पानी, बयार से बछलही के भितर भितर रहलहि । हसे दोसारी बिहान हतइ फेरी घम लग्तइ फेरी घमउ मा रह के घम ताप के रहलहि । एकर एसने सब दिन एकर एसने घरे हैने हलही । हसे ओसने कह क एय जसने हमरा किहो चिजुवा हमरा ओथिजा तिकोले हसहु न ओसने फेरी एय यापन फेनी खाने जना खाइ क किरा फत्यङरा खाइ के तहिय हलही चुप चाप हलही तिकके हलही चुप चाप हसे जब किरा कौरी ओकर यागा परतै न एतुरा जोड से बोउव एतुरा जोड से यहवा से यागा वोरी जा के गब दहिय हसे रहलहि किरा फत्यङरा खाइ ।